Ivitu iyapoa kua iviti iyapoa ñanekirei ñañono yave <hesitation> o ivate omboivitu vaera yandeve ikaviko kuimbaereta jokuae mbaraviki oyapo vae ipuerevaera oikutu oñono yandeve kiape <hesitation> yaipotatape kiaguiko yandemboivituta <hesitation> jokuraita yayapo kua.